الأمريكيون يعيشو <hesitation> حياة سهله، مايكومبليكيوش الوجود بصح يخدمو بزاف، يعملون بجد كبير، لكن يعرفون كيف يعيشوا جيدا، يروحو للمطاعم يروحو يحوسو، ماراحلهمش في الشغل ومايحبوش يخدمو الشغل، مايحبوش يطيبو، يحبو يقعدو ولا يخرجو برا ياكلو، الماكله تاعهم عيانه.